اي انو يكون ليا فلوس هواية و اني اكدر اساعد بيهم كل الفقراء ما اخلي اي- ناس جوعانة بهذا الكون، و اتأكد انو كل الناس بصحة جيدة اي عدها طعام كافي حتى انو هي تكون عائشة بسلام بموطنها ببلدها اي- و تحس بلأمان.